Inga hede wa anuta, wa anuta do ina doa kai tia si titiwa wape wa anutau sa kai tia inga doa laisi pake wape ula ina si anu unusi si alu si pua wai. Inga hede hole wei wa anuta ma ita, wa anuta ma ita si hak peli yelu nena hole si anu si pua wai nena hole selusi wei si ho ne mapina si pua wai karna ula kana ula nekos si waka si pake wape ula moi le ole si anulu ole wa anuta ma ita wai tokoa ne.